Pëñaw iñan añaţ añaţátatum. Pëñaw iñan ací mëënţíj ucáalera uwala uníj mëyëlan pëñaw iñan injënţ waw. Uwala këënjeej mëlik kanţú dí usiw këënţú omo ná odësabël mëyëlan pëñaw iñan këëndaŋ iyëláa injënţ waw. <hesitation> uncí unú ngëëfirëngi leengi këwín bakáaţ cëf iko dí ibol ngëëtíis yi, këëcëf mul ţí omo o odësabel, këëcëf mul ţí mí mëëyës wím mee bañaan kadu gantëna iñan dël. Ruka já nandeela anáwume indeela amëëndee ambá mëëŋal bá pëñaw iñaan këëmaŋ keeñaw iñan apëre këëngant.